काशू खाड़ान ते आमी बहुत जगार देखी पाओ, नोडी तो देखा पाओ, माठी तो देखा पाओ, आरो हरोरो पुखोई बुरा तो देखा पाओ। काशू है से इमान इंटेलिजन जेखी पुरा सोड जगार ते खूइबो बापरे, आरो ताक जिते कुनुबाई एतेक कूरीबो, ही ती ते की होई। माठा तो हुमाई दे, और उपरो जितो पिलेट थाके, तार पुरा हाट देखे, पुरा धोई रखे, वो दिके ताक खाओ जो ते एतेक कूरीबो नौरे। वो दिके ही पुरा निजव के सेफ कूरीबो कारणे, माठा तो हुमाई दे, कोड़े ताक खूआ तो हुमबवेन होई, तार भूप नौरी बुराद खाया खाबा कारणे। तार भून खाई, कौलर पाट बुर खाई, नान नान गोष्टो खाई बले जीवित ठाके, कोड़े कासो उपर उटू इमाने मजबुत हुई, कोड़े ताक धूरीबो कारणे कुनो खाहक नौरे। हाड़ीरे फ़रा ठाके, कोड़े काई ही हेकाने निजव के सेफ़्टी भुई बागाने, माठा तू हुमाई दिये, तू धूरीबो ताक कुनो बाक्रम गुर्बन नौरे, हेकाने कासो तू अम्यू हसरते भूप मरम लगार है। कोड़े काई निजव ख़रा तूल निशन कुलोगा हाड धरना की भागाई, हुमाई जिड़ी जाई, ही ख़रा ख़सो ते एड़ी निजव कारण, एड़ी अपर की पारण निजव। कोड़ी के तर उपर हाडा माणी बाई लायिबा, कोड़ी कासो तू फुग मजबूत हाइ।